úni kàyi à tu kpòkpli, ígbɔ úni nyoà íɖigbo ɔwɔ tu kpòkpli, à nà túli àyiti, à nà tú lí áyiti tè ú nà zó fu, à nà zá yi à, ka áná ɖɔ̀ bàni, ù nà fú srɛ ányi èle ígbàgbáàgbà. ú ŋà fúsrɛ keɖe keɖe keɖe keɖe màaké à nàá zi mù kile màaké èwùlì újɔ anì lɔ káà úni sú elí ɛɖi be yize iyilianì lɔ ówò nìgò lèe blɛ̀ɛ ówò nɔ̀mù. <hesitation>

<hesitation> ɔ̀kɔ̀kùɛ̀ ímɛ̀ ba kpalí ɔ̀kùɛ̀yɛ ìgò lèe, ɔ̀kùɛ̀yɛ beni yila ábua be ni kpàtà ábua be ni yila iku wèe wèeèwèe gàké kayi iku maké kpo ákpɛ̀, ɔwɔ tu lià áɖì tè ú nàá ne ɔwɔ tu lià áɖìtè ú nàá ne keɖe keɖe keɖe kíni ɛɖí ówó ba kpalí ni ɔ̀kuɛ̀yɛ ìgò lèe ɔ̀kùɛ̀yɛ ówó bù nà kpalíà ìgò lèe <hesitation> ɔ̀kùɛ̀yɛ búá màa ɔmi fínɛ̀ búá ɖi <hesitation> buyilianì, màa ɔmi zì fínɛ búáá <hesitation> bèé ɛ́ɛ̀f, lùìíks ba kpalí kíle ka ni sóɖàɖí <hesitation> ɔ̀kùɛ̀yɛ búá bù nyo màaké ì nàáá mi klà búna a ta káèè kìma ɔmi báà mì klà ɖálɔ̀ɔ ɔmi ɖàá klàa awu ɛnɛ́ <hesitation> lùìíks <hesitation> bèé ɛ́ɛ̀f <hesitation> uyilianì, fàníkò, tɔ̀p saóò <hesitation> bèé ɛ́ɛ̀f <hesitation> jɔ̀ɔ́ yì. Ètè búá, bìà ù no kpi. <hesitation> iyilianì iku màa be ni iyilianì ówò nɔ̀ku ámi ɖi kɔ̀fɛ̀, <hesitation> kɔ̀fɛ̀wì, ka à zu kɔ̀fɛ̀wíì, à ná féè, á nà tú tebì ígbɔ ɔwɔ tebí kɔ̀fɛ̀ wíì úni ànà tú ɖèɖè ígbɔ ɔwɔ ɖèɖè kɔ̀fɛ̀wì lɔ, úni bàá zi ɖɔ̀ɖɔ̀ tu funù ú nà bé ka ù be à náa mù ni <hesitation> ígbɔ ka bù liá áyiti ú nà zó fu, ú náa zo fu kùsù kùsù kùsù ú nà fú ɖɛ́ɖɛ́ ka ù nàáa, úni sú kele ówò nì bùɖíɖe ba tu blɛ̀ɛ ówò nì bù máma ba tu ikpɛ́ nyo nélèe kɔ ú tàmì fu sro sú tè ú nà nyáàlɔ nyoà tè à ná áŋkaɖàá nu ígbɔké úni ɖàá, úni ɖàa ta ùtù nélèe glù glù glù glù ígbɔké úni ɖàa ta ùtù ɖɛ́ɛ́ tè ú nàá banìi à nàáa mú ni ùú banìi ákaŋua nyo nélèe tè bàá yi yìili úni kayi bùú yi yìili, ka bùú de náa fè yize kɔ kàá wulí ulianì, iyilianì, à nàáa tu úni nì bubogbà lòò blɛ̀ɛ úni nì ibliìbo lòò, àtu kpókpli, kile nàáá nó blù kile ínìwà lɔ nà ɖí, à nálilià íɖigbo à nà lili ono íɖigbo à nà lilie. bubo lɔ ká íɖigbo tè.